يعني ما قوي بهالامور بالزراعه وهشكل شي مثل ما نقول ما واهسي بس فتره من فترات كان عندي فراغ قوي اهتميتو كلش انو ازغع اشجار شي يعني كلش تونستو هذيك الفتره بس هيه فتره معينه ما كل العمغ ما احب انو دائما اهتم بهاي التفاصيل